Refri ja, sirve ja, ja ko vijii tatinuyo tivi in nteyuyo, in xitayo, koo viji ntuteyo, na tiviga in tinamayo, in tikuuyo in ya´a kuiyo, in na ja vixi jaayo, in tiuuayo, in ntiko in ntoo, in yuga ku jaa kanuu xee nte vao, koto vaayo taka ntatinuya ja koo vijji, ntute, te vixi, na in ntute uva kaku taviyo kuka kua ko viji yuka jaa kotu´uva ja kanuu xee ketuvi vina kajatiñuyo.